Wͻ m'adwenkyerɛ mu no, megye dzi dɛ Nyankopͻn na ͻbͻͻ asaase yi, sor na asaase. Ntsi mfitsiase no, nna asaase yɛ sakasaka na hun nkoaa. Nna hwee nnyi asaase yi mu ntsi Nyankopͻn nna ͻbͻͻ wiadze yi na ͻyɛɛ biribi biara a ͻwͻ mu. Na egyapadze na ahonyadze a yenya nyinara, Noara bͻe a ndɛ yenya enyigye na ahotͻ wͻ ndzɛmba ͻabͻ ho.